عشان يبقي الجسم اكتر قوي-فا قبل ما نروح الجيم-لازم نظبط النوم بتاعنا-نظبط يومنا-نظبط الاكل بتاعنا-بعد كده نروح الجيم-فا نقسم التمارين بتاعتنا-ممكن-ناخد مساعده من المدربين الي بيبقو في الجيم-هنستفاد اكتر ان هو يقسم تمارينو-ويعرف يبدء يعمل جسم اقوي